Kwarka kana tanke latse ambancina kana aka te digina vaka nada kareve sve kam wusedu wu sumanda kamada da ka ei suke sue kana sukemark durkada sukemanda skakatakana juwa da la yesagha ah wuse da gwaya diwa da sughah darghu sukwa suena wai au tsaghe, nada kurda vaghane ciya ghiza'a ja skwagh dugh sukwa haz dada nad kana kakadaw da digina, suke shika flsaka sakeka ga digniatsa, kakada nbardi ga ghumba tsaka zaza zadingsa mbed gaga ghumba tsaka zazaga shinkafa qadigimakana kaka tagutaqi, kakada tiqi da ghwa kana, ka ta gu taqi, vavade tsage thawe kada dawutafe ka tsagiwel tsaka mb kwlbakana saka tatasnitsake sukeka weltsaka kaka taqutaq shintsaka nu niku ka thara ha, ah tighe zahina da nguhe a baika ka zari zadi nghehe, sagheka gute naigte suka ah wuɗa gule, kakada sawaya keda sudu dugwatse, vavada a elsuwa digmatsu kada ka tagutaga sakatsa sekasame azmandta male ama zahg baiyamandta baighambeda tsa ghindar ngala aye shirna sane wurghar wude da mana tsa nasan mana ei tharapbma thar thra man thara ganamanda kwata kwata kaza, mand thanga na karka was dargha wasa jiji tsakane sare, kada ka ngadudu ngala ugarhatsaka tsakne sane. Aya adambetsen da maka thana da manka gule ngaka mene kamanu manka tsoma sane kakaghtsa tala ga skwe da weka skene sada gule dole vakada mba idu mbal ai ka manumanvaka sane sane ta le ne kwe tsa dagh talaka yalwa, haz mandtsa mana shikanatsa manam mante ga dada gham sne u shina sane wude makana, suke da wu kagha kalaka shuna da suke suka, shine ka ngaldragh aga baighana nda sevenkwa to baila ghalna gale il rayuwa na mba da uka sven glang gule araluwena mowede suke shirei maneka davarghnare sare kakada ka ie mamman ka ngal da ujarha tsare manai de man to wandraf bu zh mand tsa iyawa skawar gharadagh da tsa elwai, skan wargh mand maza shir makmand ulva, ujirne zadimanda mana aliyatau sakan sama ena da baldiwe ujarha eya tavari tavawur shikene sane kana idambe tsen nawaite skene tsan warha kakane tsimand mandaya gab aja sane shine anam ghartsamamd tsumca unuviga manda ena tsagha takg ko kwara he manetsagb sakan gul kwanda har gule da da weka sake sane da maneva ka kana amanka kana ma shikina da mbadatsake sara kamarmana bana, gagangnetsaka ga alarhutsa ka na tegishika, tsa ka matsisaka as wusu wasa nagha shine nisaka mba du kagha kama, nargufe kana nga naighua ka ma hakane, to balghaha tsira yawa daghe wude mbe manewe. Kaderayuwan kena mbe ghana tama neshince diji dabe gadadagh mandagmaul vinumbaghar a kada mare ghamda shiva skan julkwa'ah mani we gule shnve sane tsa manmadrine ga danghamand nesane mand ghamantana vi neke shinje shinki manmanda pe weshike da kwar wude gule aya leka digina sanakana kawuda da damda kam kakada suke haufade, suke tsaka hulfada ja daju wusaghe kaka vaka suke gule suku gahe kana ve kavada tsihe shiki tsana vavajuma numana mbadukan kwata hakika mbadulka ma digi nakana. kaka wuzu zunza zaga vjartsaka mbal suka mbudulka ngure tsaka kaka suka shinka va da wuz dada wuza shinkitsaka. shiki da ghudi tsaka tsogha vjartsaka. da maha mantana ngta kwara hava, shne aya shine ka wude vauwude mantsarka na dagha dadaghma sana skemanada mandanda thra, da waida mbartsagheda mgha yartisa gude a kwaimaye. shinkatsa manghi da dadaghu nawa. tarsijana sabegh a dadaghu nawa. kwama kwar ujarghu. njurda wusa zaka vjarhakana an ndtsana, kiz gurda wayni yare tse wu ei yare shagame veyagama hansa wude, e yagandur ghe kaman da thana da lantse, ya gaghdi gadala shike man ghehe thara, ngahehe kwara hava ie larbayama sa mone ga dada iyawa zane awa da manda wasaki, e yagurdiwa wudu mantsa rayuwana. naghen afantsa mandidi gurva netsu rayuwane natsa iyawa isamandawuda thara bijurka waitsa wude murda wusa. We kware yan thoa wude, yare gana yari gan ngashika ka ie, banda ba tsa dadagh manda ta biyamanda ana to kashir natsa la ei ujarha kanaghesa gandu transiya salema sare. yani kam mbada mbetsemandava maka ma hardthsama da. yer am sume dukshi dahia nana hahasi netsa ske, az dadakana eh skeneha gule ah damangi managhe skamanrika kume manarika. baya ga wuka tsakwa, bai iyalwava amamand avinamam da mbayah mauda da darija iyalwa ama rayuwa yazwi kana vana ah halidaghe wude idamaka vana, ujarha ghate tsanlaava. amametroman wudu yaritsawude. kwey tsanda yaritsand digina kwandarin kawa balghmanda shuvatsan kwarmabri wara dadagh mamda, larbinyatsa manardre dedigmanda vambubluka vanagh damadarthana kaba zudkayarha, nikwarteri kwar ni kwarterkwa wuche kana.